Njarameeji ana heewi noone kosam ana hen, boosonŋaaji jaltinaaɗi ɗii duu. Ana hen hono fanta en kokka en e esparayte en. <hesitation> Ɗun fuu <hesitation> asulu majjun dow ndiyan kaa fawii. Eey, Kañun woni asulu majjun, ɗun fuu.